Gn chocolat da vita amin'ny Cacao. <noise> Gn fagnamboara azy: ''Vakia gn <noise> ny Cacao; da alay tao. Alay tao amin'izay gn ny voany. I voan'ny Cacao igny am zay gny potepotehy lafa maiky; da igny gn lasa vovony. Da arakarakiny am zay. Ampangotraha, da lafa mangotraky i da manjary chocolat. Asia siramamy, asia ny goût tiategna hahamagnitsy azy. "